Chuhua chiñán ne' ni si cha ne' bin kuenta ka fuersa ne', kwenta ka nukuaj kwenta ka ran ne' chiñán ne' ni cha ne kwuej áj, cha ne' si bin kuej kaj cha ne' si bin kuej nasa cha ne' kwej tinin, cha ne' kwej 'ñan' cha ne' si bin kwej hiaj kwi cha ne' si bin kwej staj, ban ran ne' ni ba sichej ne' 'hiaj nej rasun tan, si tan bin si cha ne' chiñán ne' áj, ni sisi cha ne' a'ngo rasun rasun sta'anj kataj ne' sisi cha ne' 'ngo chuche cha ne' 'ngo chukuaj, taran tan bin si cha ne' kwenta ka ran ne' kwenta ka sichej ne' áj, ta taj ni ka'be ki'hiaj sun ne' ka nukuaj ne' ka'anj riñan 'ngo sun ka nukuaj ne' kana ne' ka nukuaj ne' kura' ne' 'ngo chun, ka nukuaj ne' kura' ne' 'ngo hio'ój ta taj ni ba run' 'hia áj.